Ny toetra mampiavaka ny <hesitation> ahorita ndraika a amin'ny tsy mapa manam-paharoa anazy a <hesitation> dia izy a manana rantsana valo. Dia <hesitation> io rantsana valony io zakain'olona fa misy bitrondohany aby hono izy io izy kiraidraika aby aminazy io. Dia ohatran'ny fahalalan'olona anazy koa a ohatran'ny hoe misy masony izany aby io rantsanany valo io. Dia izay ny toetra mampiavaka ny <hesitation> ahorita.